<hesitation> Ya, ara-dàlagna ai <hesitation> mampiasa teknôlôjy mba hagnatsaragna fiainagn'ôlombelogno, <hesitation> ohatra zao a tsy mahay mahandro zao zah ai de afaka mizaha recette amina youtube, mizaha vidéo vidéo resaka fandrahoagna hanigny regny de <hesitation> lasa mahay mahandro zah avake de mitombo zaignY fahaiza-manaoko.